قل له حاول تدمج اللغة في حياتك اليومية، مثل انك تشاهد افلام ومسلسلات بلغة جديدة، وانه كمان يستخدم تطبيقات تساعده على التعلم انه تساعده على الممارسة بشكل يومي، ويحاول يتخدث مع اصدقائه او ينضم لمجموعات الممارسة اللغوية، لان الممارسة هي اللي حتساعده على التعلم السريع، وكمان يحتاج صبر، اقول له يصبر.